شكراً جزيلاً على اللي عملته معايا الكل, بالحق متتصورش أنا قديش فرحانا اللي عندي صحاب كيما هكا, و <hesitation> معناها عمري ما كنت نتصور إنه عبد باش يقدملي حاجات كيما هكا, شكراً شكراً شكراً جزيلاً, هذا لطف كبير جداً جداً, بتمنى ياا رب ننجم منرجعلك حتى ربعه اللي عملتوا معايا يا ربي, كهو- <hesitation> يعطيك الصحا وألف صحا انشالله.